Bazi tangalarning yon tomonidagi qamish deb nomlanuvchi tizmalar bir necha maqsadlarga xizmat qiladi. Bular <hesitation> qalbaki konfraktga qarshi kurashishni oldini olish. Tizmalar qalbaki tangalarni yaratishni qiyinlashtiradi, chunki ular tanga dizayni murakkamlashtirib noyob to'qimalarni aniq takrorlash qiyin bo'lishi mumkin. Va bu yana identifikatsiya ro'lini bajaradi. Tizmalar ko'rish qobiliyati zaif odamlarni turli tangalar orqali sezish orqali farqlashga ham yordam beradi. Bu ularga tangalarni ko'rmasdan aniqlash imkonini beradi.